Iyawu kafulẹyi num yẹ, ngọ-ujegawa ẹgọ o̱nku kum, oga bijiyum ino̱kpa, num nyọ ẹgumu, ọnku kum nya ke wupastọ, ngẹ gunu a oke lemun tu nọkpa a bọti nle taɓọ nga chen, e ga kwum nmabọ wukanu, nwukanu a nga gunọkpa ligii ẹnum ge yufinu nowunu pii a ga gbo num ukanu a, eko ga kenun nmabọ ga otikpo anamya, n nmotukpo ama nya kpọ a, nka gale tẹgoyinem kaduna eko ọma nkla nkla gbee bẹ kehayi ẹmla eko ọma num ga kla gbee a, so ọyinẹm ma eka gu kenu chale nmukaduma a, ga otukpo nka ga ga otukpom nmu, ga otukpo nkla be kichayi emla a nka nyẹ kpọ ngale tubauchi steti ẹgọ ayinẹ ẹpa kum, ami mlanu ke babababa, nke yuklọnu bọ yuklọmi, ọda nun chika oya nleya bọ kpm, ẹ nun ga nyẹ ga ga ọtukpo kpọ, nmotukpo kpọ a nga nyẹ saliva itumakọdi, n ga gumakọdi kpem ma abọ n nwoje n nweyi oya, odọ ya kpem no banya. Alọ na kwọyi kpo tipu kemkpo, bẹn kichẹta aman kẹchẹnẹ, oknu wa akwoyi kpo weche akwọyi na akwọyi kpo tekpa, akwọyi chẹchẹ okmu nmo, ake ga kwọ olọwẹ a alewa nege bi le kwakpo, ekohim ma alọ che tẹhi, alọ ya gbẹdẹ gbẹdẹ gbẹdẹ akwọyi kla wijẹ alẹ mẹmẹ che tipunu akwọyi ya toha ya tọha ake luleda kuwọ doka akwọyi ipo tipunu aka kwọyi chola kpọ, alọ chola kpọ oleje kpọ akmu hiye ake kwọyi iwu, ohim-ma alọ ma ma ma jalugentọ nmajẹ lọ ma-ma-ma ake kwọyi chọla no̱le je gipunu bọa alukọ wọ ake kwọyi hilita akekwọyi iwu, oha kumu kpọ ohim ma akẹ lọ kpo chola ake lakpo a chetipu ẹhi, naje kola ya bẹ kọda noga je ọma, agbo fọ mlochupe kuwọ fọ mlochupọ kuwọ naje kalọ pii kpem mlochupe naje koliye ẹma, ake kwọyi nlata, abẹ kakpo a ke lea, dẹn, ọnihi ake le tẹhọ alili kuwọ bu ga olẹ, alọpẹ ake kwọyi chọla, akwọyi chola kpẹm bọa mleje bpa, akwoji kuwọ mubobu alọji kuwọ napee, ake lọ ta tipu ẹbi ake lọ wu, aka abole. Ona ekigbankpaa, aligbamkpa kuwọ la alọ towu pee, ake loyila la, alọ towu akwu bi gẹgu nege gbọ a, ake lọ gba loyila kuwọ misonu, akwu gba ga ọle, aga ọlẹ alemkpo chọla, ake gbamkpa, abenkpo ga wu ọma, alemkpo he waje nmanu ga hilẹnono chika opi ipu ẹhi ake ligbonkpa kuwọ fu tipnu, ake lọpi alopi akwu hajẹ dẹn onigwu a ọdan ka le ọlẹn ayi toliti aligwu kuwọ la, oga ọlẹ ake ligwu kuwọ towu pee, kwi̱yi na pee ake kwọayiyo̱nu chẹchẹ ole nmo ake kwọ yi bi gẹgu nege gbọ a, aloyila la kpẹm aloyila alogba kpẹm bẹn kigbeta igbẹnẹ a, ake kwoyila ipiya tipunu eve lọ gba memloyila gjẹ, ake gaọlẹ agu lemkpo kuwọ chola, ole wu bọa ake tigban ọ igwu kuwọ fu tipunu, ake gbo piyo alopi lopi kpẹm bọa, ake kwọyi lnlata, ona ona ẹnalọ họneye a, ake le tolohi adan ka leye ọlẹn ale todihi, aleye kuwọ la, aga dẹ alọ tuwo pee ake lọgba, atemkpo kuwọ chila emkpo kuwọ a le wu bọ alignu piya tipunu ake gbo piyọ, alọ pi kpem bọa ake kwọyi lilata, ọda nowọna keye a yọ bọa.